لو كان بامكاني السفر للفضاء اكيد كنت راح وافق. السفر للفضاء تجربة ما تتكرر. والفضاء عالم غريب وجميل. والفرصة لمشاهدته من هناك. شيء ما يتكرر. كنت بحب أكتشف المجهول واشوف الارض من بعيد واشوف وأعيش لحظات مميزة بين النجوم لكن في نفس الوقت ما أنكر ان الرحلة بتكون مليانة تحديات وصعوبات يعني لازم يكون عندي استعداد نفسي وجسدي.